haa, daafeŋolu minnu hakkiloo diiyaata, nse a foloo noo suloo la, niŋ a bota suloo to, i si naa wuloo to. niŋ i bota wuloo to, <hesitation> i si naa ňankumoo.